<clears throat> Ny hisatra dia <hesitation> fitaovana <hesitation> izay ahafahana tsindrina na mandeha tomobile anao na mandeha bisikileta raha ohatra ka hoe <hesitation> misy toerana hijanonanao dia tsy maintsy mampiasa ny hisatra ianao.